Pos praya lo primeru que vien son las prayas caribeñas peru alogu tamién ain prayas en sitius d'augua duci. Paquí pala Estremaúra ain unas pocas ya que tienin mesmu bandera azul, con essu te digu tó. I craru, la praya es acalugu, güenu, si ai poca genti. I l'acalugu pos tamién lo pueis tenel tamién enas prayas estas. Assinque comu entovía me quean unas pocas pa conocel pos vo a vel quál me cai más cerca i ahilu pallá esta fin de semana.